اي كثيغ مرات، ويحد يعني اعغفو بس ما عدذكر أسمو مليح -او خجلان من عندو - أو ما اغيد اسلم علينو - او عندي شغل مستعجل مال اقعد اسلم علينو واضيع وقتي ، فاعمل نفسي ماغشعتونو